Brasiilia kotsilõ ma väega pall'o ei tiiäki kah'os. Aga ma tiiä, et tuu om Lõuna-Ameerikah ja ta om vist üts suurõmbit riike Lõuna-Ameerikah.